Ena mi casa puei sel qu'aigan unus venti bombillus, tous d'essus nuevus de led. I no me recuerdu dela vés última que mué unu. Pos hue ai ya más dun añu, essu es que ya no s'eschangan comu enantis. Peru enque izin que no gastan quasi que corrienti, pos la lus es a ca vés más cara. Unu ya no sabi lo que va a passal i le da mieu de prendel la lus. Quiciás qu'es essu que ara aguantan más los bombillus estus que gastamus...